<hesitation> ko iyo ñayivi jnu ja'a va'ai te ja'a va'aso, te jnu iyo ore lāāi naá, te ko ku kú kala kasuso xi i laai ña ña kuva'ai ña, te kú lanuúso taka lo kuui, xi jnu na lanuúso te ko eh okaka lāāi.